Meresan m'ekyir akͻ mber mu dapɛn a, ͻno dza mebɛyɛ nye dɛ, mbrɛ misii kyekyɛɛ me sika mu dze me sika dzii dwuma dapɛn a abasin kͻ no, mobohwɛ m'ayɛ nsesa beberee wͻ mu osiandɛ mbrɛ medze me sika dzii dwuma mber a abasin kͻ yi maa me sika beberee fii mo ho. Mammfa nhyehyɛɛ a oye enngu akwan mu ntsi ͻmaa me sika sae ntsɛm wͻ dapɛn a etwa mu yi mu.